Diyai uleen kpang, diyaa, diyai ulee ƙe ta yaani ƙen sha tomoni. Diyaa a ulee ti ya longkuunee kan paro kwii duleim a yoora kaa lannam kema shoka dulei ken pori ƙen pero kulim diya a yooro ta ya ke maa shoko maa ti pel ko shoko ƙen vingin diya a yooro shar shuranwu ya ke maa kan tem ken ula gashshuru manninm ƙa ye ne teka ɗiyai uleen ƙpang longku kaa te ke maa ta ya diyaa, yuwa kpang ke man shuiji, ye ulan paamun ken gee mo mati po gashsho shayi ƙen geena ken maaro shi ye ken maan tei, ƙaa maaro tau mere ni ƙaa maar tau merero, ƙaa maaro diyaro shin maaro diyani ti yai diyan kpangaa ta shii nang ti yai diyan kpang ta tei ya ulo pen diya ulen ti yai, ti yai ulen ɓooi ti yai ulen dulei ti ulammai tong ti shal ulen, ti shei alen me an jerenii pitte, me anjereroi pitte lekai ya ulen a lewun mii ya ulen ƙan ule gbe ye ƙa ta maarani ti shik moo ke leka digani longku man diana ka shayi. Ƙa ye ne teka diyaa a ulee ke ta yani ɓooi dulai ken mejinam gbara diya anɓulla, koangi she an shalla ye maa yuukon, diyani maa yuukon ken foran kira ye shi paamu, shim gashshina sha mo faramjin kira ding ƙaa tei, ka ma a lewo for kira ka mannajum, ye mannajum karan kiram ka ye ti twei ta me an gbollo ƙu, ya diya ƙaa pelle ulau yamma, pone she an ɓella ƙe maa yuwa ƙe yuuwa po ding, longku ƙaa te diyai ale maaro tai langku ken pen tai ƙen tang yani ka ye ne teka, maaro mo ƙe leƙa digani ti yai ulen ta shii ti shi ulen ti yai diyaa ulen longku ƙen peni ka me ta ya diyaa long kuuna gbob gbob, longku ilit shik, ƙe maa yuwa ke maa riya tai, ƙe maa fuɗɗa ulee ƙe leka ti poshaarikai, ulee ƙa leka zanii ke maa yuwa ƙe maa ɓeeraƙo man ulakyo shayi, man ɓularo shayi peddi ti ya dinyaa longkuunee uleya me anjereju te po yani, maa yuwa longku a peno terim. Longku ye a maaro teim a ta diya ɓakum, diyain ɓularoro. Peddi ti ya diya longkuunee me an pariju teka ya dig tei laam jereno, dig tei longkuunee ne uleenako paamun, ke maa yuula peen diya teere, ƙe maa maaro teim, ma maa lewo shayum ma ta diya bakum man ɓularo shayi, pene ule ne po tewani kemaa ta ya diyaa limma shikko ken geena, ne foora ya diyaa ya ke mon shwiji, oo ne foora, ti yai ulen ta diyaai sha uleshina paamu shou shani paamun ƙe, ding ule leka takei ti korako, ƙe maa penaa kaa te ken geen ne kam ɓang ya shirau ya, ne ti pilii ka ulen, ne ti yai ulen, ne ta iya pilin lanna ti shigi ya, na iya minin ule shina ya kemaa limma shikko ke pena kaa ya te ƙen ƙum pirko ne foora ya diyaa ƙe maa geega tai ƙe ta fooro yanim ƙen teena tiɗa, ke maa ta iya yani ƙen ular shik mo ƙe ti po gashshani, ne ti po gashsho nong ulo la ta mimama nong, me ta minajui ka ya, ti ya diya jui ƙa ya, ti min gbati memme ya meen ma fowunɗo. Ma nonondo ti min gba ti menne ya, ti mimi, maa ti mimi te fo ƙunrei ka ya, ti shi yamma ya, ti min gba ti me an patto tei, oo ti mini, ken meeru ken nyimmina me anjerorei pitte, me an jerero ti ya diyan kpang ya, me anjerero ti ular for ulaul yamma ya, nan ti ulannai po sheiyo ule kama po ya ulee a kpangum ya ƙen peni. Te po ƙuuro ka ya, ti shi yamma ya, ti ya uleen kpang ya <hesitation> ɗiyarai ka ya, ja ye ne teka ɓo diyara dop dop ya diyara maa dop dop ken meem ƙen meeru ken nyimmina lekai ulen ta tei a lweonmii uleen ne lekai ulen, nei lewon mii ulen kare maa diya ka shayi, kare ta iya diyani ya, ƙaa pelle deet kam fulum, ka ta li deet kam fulum ti jele shayi nangi ti fa gurang ɗok in dina ya, a ta diyaram, ƙaa pelle ulii kam lo ta shue ye ta tuk tei, ke maa tooka ta tam ɗok ta diyani ya, a ta diyanim, ke maa took ulii ti jele daɓɓa ta aɗɗani ƙaa te ƙe maa liya deet ti jele fulum ta arani. Ƙen peni, diya mai ƙaya, ma ta iya diyani ka shayi ya, ke maa pena ule leka ta tei, kei lewon nangi ulee ke leka a lewom, ƙen gashsho ƙoƙo ye ma ta limmani mam maa ta limmani tida ƙoɗɗi diyaa mai yum yuwa kpang man maa ta iya limmanim ƙe geega ta sherero ti ku sheero ƙe ma ta dinam, man maa ta diyanim ƙen nyimmima to a yu kpang ƙen dik teim pere ƙe maa geega uleel leka ta tei ƙen peni ma nennaa ma tu dik shayi man maa mennaa ye ma po dik shayi man ƙoona ma ula ya diyaa. Ƙe maa geega longku uleenee leka ƙan uleenee ƙe leka, ye uleene leulom kan uleenee ƙei leown a ƙer shayum keu peni mam maa diga shayi ma ɗokai ƙuuma ma ɗokka kuumai ka ya, ya meyan kuumai ta ka she aku, ka she akumom man dik shayi koɗɗi ta ularu ye ƙoomo ta yaaro deet, ƙoomo man yaara deet, ta tulaillu man peni ƙoɗɗin teere ta diyanim, yuwa kpang man ya, a yu kpangum. Ƙaa ye ne teka ƙaa maarani, ƙaa maaro tei ken maaro ta mimaju. Ƙen maaro me an jerero, ƙen maaro ule leka, ƙen maaro ulee lewom, shi bo shimaa ƙaa te, shaa maato la shuijii shin maaro ta minaju, maaro ma fowonni, maaro ma nonni, maaro ma molonni, maaro piree ti ulanna ti ulanni tong, ti yai ulen shin ta diyani ya oo, shima diga ma ta diyani ya oo, shima diga ma ta diyanim ya oo, man maa maara tei kpang man ƙer doi, man maa ƙero doi, a ta yoro niyai yoro shik shik ulee ti ya jwal uleeneen ƙpangum ta iya yoro ƙa uleenee ƙei lewon ti ya amma uleen terei ƙe ta iya lunman aɗooko ti ƙwi ya, ke ta iya awin shoovo ti ta kwi ya man ƙer ɗoi gbei shire, gbei ulee ƙei lewon ya ko gbei ulee ke leka. Ƙe maa ƙera doi teerai ye ta munko penan, nenna ne digi ya nam a nennom ya, maa nenna ƙen ɗigi maa nennom ma uleji, ka ye ne teka ɗiyaa a ulee ƙe ta yana ɓooi ɗilei man ɓulannam, ɗiya a yooro ƙaa pelle ta ma ƙe shoka maa yuukom ƙen forim a yooro ƙan lanna maa tannaro shiko ken forim, a yooro ƙaa lanna ƙe maa shoka ɗwei ƙen paroo kulim te ule ne pena ƙe po maarani ye shi po maarani ƙaa te ne ta geng.